Ba breziliɛn na ba bɛrɛ a ninɛ <hesitation> dia cururu mi ba se bu'ɛ a'o ho mi pom-de-tɛr ma han wiyo mani kafe mu boni ba se ma tete